Mnyama mwenofaa sana nisiimba yani, yaani kowa lumine nayo, yotakiwa yaani kowashiine jowalire pembeni jai, wotakiwa uikere riso kowaikere risorosi. Wotakiwa ulange kwingi lakini kono watubirie kulanga miso apoapo vi shanairi koona ira umuntu, saisaha anzunguke, saisaha anvizie anve, kwahiyo lazima lazima akurukire, kourinanilia da nanilii danatembovi tembo jitembo chaga kono. Tembo yashihine wonanilii, tembo siyachere veshatuku yakunanilii mapema sana naira ko yakuulaire, isina mda siirisea ateyakuulae mailoke siku iyoiyo ira, yaani konokuulaire, yaani naikire niapoapoa iri kiikala ni, ni- nisiku saba ikalaa tembo, mpaka <hesitation> muntu abadilike de, iloke yani siku saba noarubaini yako. ko yahumwire siku saba de ikaloka lakini. Siiri sea atiyoulea siku iyoiyo noloka, nampichi dayo, mpichi kowalumine nayo, kodairi navana, sesya uri yani nisiku iyoiyo yanibora shane yani mpichi danindala, labda ijindala naika kuonera huruma da uji vumbe tijajiri dati ja, lakini kobaware na wafumire aise wasiire siurihona tuku shana uri warirwe kanu.